Shuqulal ajjabni kan fi hayati ana ma zanneta hubas waqit wafat hil kakati am hil ammi, analwalaf na be ha bilen wa akhar na behamin dugaga gammena kula shif naha, khalas zannena ke hidi kamil shabaha gide anina ma nazguda. Al yom galo leyi tawaft da, shuqul da bilen a kan leyi shuqul.